Óra̱, i̱mba̱ mbu̱jú, gíꞌmaa ríí, mbáa a̱ꞌgo̱ tsíí manújwíínꞌ, gímaa rí ma̱ya̱ma̱ñuu̱ ñajuu̱n rí ma̱ꞌnii̱. Mba̱ꞌyoo̱ mangaa náá n <hesitation> uu jngóo nanújwíi̱nꞌ mangaa. Gíꞌmaa rí ma̱ꞌnemba̱a̱ a̱jmbee̱. Gíꞌmaa rí ma̱ma̱ñuu̱ ajngáa rawuun dios mangaa. Gíꞌmaa rí ma̱ma̱ñuu̱ ma̱ꞌnii̱ ñajuu̱nꞌ. Gíꞌmaa rí ma̱ma̱ñuu̱ ma̱ꞌnii̱-ma̱ꞌñuu̱-matsekhóo̱ rí mi̱khui̱i̱, majñáa̱ trástii̱, majñáa̱-ma̱ꞌnii̱-ma̱ꞌnekhaꞌwuu̱ goꞌwóo̱, ja̱ꞌnii. Gíꞌmaa rí ma̱ꞌnembii̱n xa̱bo̱ ná ma̱ꞌgee̱ mangaa. Ma̱ꞌnemba̱a̱ a̱jmbee̱, <noise> esposo drégo̱o̱. Mí gíꞌmaa mangaa ríí, e̱ste̱e̱, <hesitation> rí a̱jmbee̱ magiꞌí, gíꞌmaa rí ma̱gi̱ꞌdoo ñajun mangaa. <noise> xúꞌkho̱ má mangaa̱ ma̱ma̱ñuu̱ mangaa̱ mañajwii̱nꞌ mangaa̱, ma̱mbáyúu̱ a̱jmbee̱ mangaa. Naꞌnemba̱a̱ a̱jmbee̱ mangaa̱ xí tiempo rí ma̱gáñajwii̱n mangaa̱. Gíꞌmáá rí maxprígúmine̱e̱ꞌ, náxáꞌnii̱ ríí xóo rí vapha, xóo rí niꞌnii̱, nekhuáa rego̱o̱ nikhuáa iꞌnii̱, <noise> ajánꞌ. Gíꞌmaa rí máján gáꞌnii̱, gamakuii̱ gáꞌne kajngó ma̱goo ma̱ꞌne, ma̱goo ma̱xtáa̱ ga̱jmáa̱ a̱jmbee̱. Xúgíí rúꞌkho̱ juun gíꞌmaa rí ma̱ma̱ñaló tsáanꞌ go̱ꞌo̱ ñajwanló, gímaa rí máján góꞌne̱lóꞌ, máján ma̱ma̱ñaló rí mu̱ñajunlóꞌ, ajánꞌ. Ma̱ñajun- ma̱mañaló rí mo̱ꞌnekhaꞌwu̱u guꞌwálóꞌ, ma̱ma̱ñaló rí mu̱jñáló mangaa, mo̱ꞌne̱májánlóꞌ comida, mo̱ꞌnemájánlóꞌ, <noise> máján góꞌne̱lóꞌ, kajngó ma̱goo ma̱juwa jmiáló <noise> xa̱bo̱, o a̱jmbialó, tsáa ñajuu̱n. <noise>